To, min nyo firka nak tiluwe tini mimbo nen, biro yilom nobbo dur mineneu, lokacindo wuro mi dibom makaranta mi chirang weyeu, nob teluwe tinimimbo neyeuki yilaken ya do yila ken fiye wo yanyo don rubutu <noise> tiyiyeu, to mi yila keneu bo mm to chaka kaba moreche <noise> yanzu min nyim nawonyeu kwaama nenyeduri duwen dikewo yila yilan na bibeiyo wuro ma chiyasa tiyere mo min tam ki lobanjangeda kimi nyobo shawarari, kila kwa ama na wureu mm mami folo banjang shara wuro nobodor ko ne nyereu jila menki chaka kabake yila menki boka kaba ke, dike mi tokmiki chaka kabakiyeu da kimi nyobo dike wuro chi nyiyere a masasi nyo nage wurochi nyi nye tiyeri no na wonyeu dike min tanchek mwo fiya man kangmik to nagnne wuro dike wuro chi chi yiye ki bwanteneu cho chuwo abouti ki chaka kabake mwo bwantene min to cheka kaba moreche, kumachi kineumin buchinen kanti dike irim tikuli wuro chima meneu, nonye chwubo yenen kwob tumweri chiya dike cho kwob tumwe, no mwanchiya ri fine mwan fiya dikero ken no mwan kori kuma, dike a fiya nen tiyeu mwo mwa koye, buwaki cho cha kwobmwene ba.